Si m'avissi a nfiltrari, la prima cosa chi facissi fussi d'aviri na storia cunvincenti pi nun èssiri sùbitu sgamatu comu infiltratu. Appressu avissi a pruvari ca sugnu parti di l'organizzazioni, macari facennu qualchi crìmini cu iddi, macari qualchi cosa già pianificata accussì nuddu si facissi mali. Circassi poi di fari amicizia pi èssiri prutettu, 'n casu nascissi qualchi suspettu.